هحب إن أنا استكشف الفضاء لإن الفضاء ده لغاية دلوقت هو حاجة مجهولة عبارة عن كواكب ونجوم ومجرات، فيه احتمال إن يبقا فيه حياة تانية هناك، فاستكشافه هيخليني إن أنا أحس إني جزء صغير خالص من العالم الكبير ده. أما المحيط الصراحة فأنا هخاف منه أصلا.